Kazi ya sabuni, ni kusii uchafu, na kuya vyombo, okora okora yingo, kufanya deno ibegi, kuoya magari, na- nanili na, yaani inafanya mambo huwesi kueresabunyi mongerekenyi. maomba jitegemea silengesi.